Ɗo ɗum waɗata waɗude tuugde hannde e ɗe njamaaji njidde e waɗude haɓɓude nguurndam. Njamaaji ɗiɗi ɗum njamaaji faggude nde rewti sabu rewɓe njiddaade hoore. Ɗiɗo rewɓe ngal njiddaade njamaaji ngal ngal.